Tu yuga chi jaa kanta sa’ada, ndasao xinio ku nu oo yuga su ntuva´a xiniyo te nu ña, tu yuga ma ni´i nasa kuja ntuva´a xinio.